يعني عادة نشتغل حوالي من أربعين لخمسة وأربعين ساعة في الأسبوع بالنسبة للإجازات ناخد حوالي من أربعة <hesitation> خمس إجازات في السنة ناخد من خمسة وتسعين لت- لمية في الأسبوعين ساعات في العمل.